Uk'in ink'ab'a' ink'atij <hesitation> yan pax, yan janal tulakal in- insukunoo' <hesitation> b'el utal tinwotoch b'el kika'aj ti- ti janal tamal <hesitation> kax y b'el kika'aj ti ok'ot <hesitation> tulakal y upax ink'atij a' b'el uka'aj yan marimba.